Min kaa muusuuru ɓuranikan rawaandu. Bon, banngal alsilaamaaku, muusuuru kañun ɓuri rawaandu. So tawaama jonkaa haybugol doombi, muusuuru ɓuri waawde. Kaa muusuuru ɓuranikan rawaandu. Kaa so tawii haybugol galle, rawaandu ɓuri waawde.